Ŋ leŋmɛsɛ bandáa, kɛfeŋ kɛmu mu ya kɛ, mu ya keya-bɛma pooeɔ bɛ anu ya ke kɛ-pooeɔ bɛ anu ya ke kɛnu. Amu vɛi woe yɔ. Anu ya ke kɛnu wa. Mawɔɛ marble game. Mawɔɛ! Ŋ leŋmɛsɛ bandáa, na mawɔɛ kɛ wa kɛ amu na-na bɔyɛ football kpasii. Na bɔyɛ football kpasii. Kɛ kɛfeŋ, anu ya keya mawɔɛ, am-ama mɔ basa. A be i basa bɛ. A yɛ i tii lɔɔ mɔkpanda. Kɛ bɔɔ kpasiiɛ ai mɔ nafa wa kɛ. up to now mɔnu-a bɛ mɔnu nafa na. Kɛ feŋ mɛ nu mu ya ke ya mawɔɛ, feŋ ma mɔi to-i to a fɔ i yɔ o, feŋ mɛ, mɛ kpasaŋ kɛa feŋ ɛ lɔ kɛmu a kuŋ ŋ basa siinajaa. Fania mu. Bɔɛ lɔɔ mu. Bɔɛ lɔɔ mu. I leŋ mɛsɛ bandáa i bɛ bɔɛ kpasii na ai toa i kuŋ. ko bii, ai nɛya i ya. Amu siina a yɛ i basa, bɔɛ mɛ nu, i kuŋ. Bɔɛ kpasii mɛ nu i bɛ a ma, ya kuŋnde a bɛ i yɔ a kuŋ i basa siinajaa. I taa kaŋ, i ko ma i ye, i kuŋ konu maã ya mɔnu ye, bɔɛ kpasii mɛ nu. Kɛ kɛmu mawɔ mɛnu wae nge, ko kpánda mɛ nu. I yɛi tii lɔɔ kɛ tɔ. Kooko! I be kooko káa. Bɛma ŋ leŋmɛsɛ bandáa ni, ŋ bɛ tona ŋ ba ba. Ŋ ba. mɔ mu a ŋ máakɛ. Taai mu banda mui taa school, mua taa leŋnu kpɛ anda ta-a-mua ta- anu bɛ anua loŋ loomuɛ lɔ kpokaa na. Kɛ muanu wae, mua taa-ɛ, ɛ, ɛ mua taa. Mɔɛ gbi a loŋ. Kɛ muanu wae, mu bɛ miinya na mui loŋ. Mua loŋnda, anui mu kpasii wa kɛ. Komu wáati bɔ kea-mua tae mu be loŋ bɛ. Mui to baaŋ ma wa. Mu bɛ mawɔ kɛna. Unifɔɛŋ uniform bɛ mu mai. Amu mɔnui na wa kɛ. Leŋnu a bɔɛ lɔɔ. recess kɛ mu gbi mu bɛ mawɔ play na. school a bɔe, kɛ mu kpɛ mua taa kuuɔ. Komu, mawɔ wae nge, feŋ bɛna ma, mɔ i to kpasaŋ a i yɔ, feŋ mɛ, ai mɔ basa siinja a. Faania mu! Bɔ kpassiiɛ wae mu, ngae na sɔ ai mɔ basaa.